Ny fomba handrahoana ovy arakaraka le olo mahandro azy zany asa ohatra hoe andrahoiny amy rano, izy malemy afangaro raha ndriky koa afa tonga de afangaro amle raha tiagna aharo azy ohatra hoe hena na legioma arakaraka legioma mitovy aminazy.